जन चेतें मेरी आवाज़ यथया बढ़िया नी ची लेकिन फिर भी मैं गाणा गाण पसंद करलु ज़्यादा किसी वादक यन्त्र ते बजोंड से बढ़िया तो गाणा अच्छा वोलु ता कखि भी गै सकदा पर बाजा यंत्र ता यनि ची।